Te tala toska tojencha parkache ombanin to noch, to xkom, to xkompñeri gnialonin piedono oshinchapgo kokꞌ eshi kalo siedebuenke gon gonon bachen, <hesitation> go- gono shibiz noaba gono shangron mago wilashanan, shana gon buensaksanaꞌ babay cheteni gakawbuen naꞌ arkachabay gawto to buen niron che ta- tasee chasawon wan parlo delante <hesitation> toron guejawgakaw buen orale yetim banle, este parsiyatin buenli liguikadio adguerayozega zega zegono xtiyoo, lodete gakoon choo cgirrasnabuen tono tacheyi gakwoo gueshadiolo donochon choguekawꞌ talbuenzakeꞌn guekawꞌni ditale buenni na per norala diishiw, negoshowdiini porque gueren ganaxkwand zara buen rakan. Enlarniari yani zakꞌlo- lo shayolio likawto to buen arnirio rarkadio buen skawbuen, masjako shanana buen gombo buen seknabuen gono chin shana no gak xtadrane porque no puen ni naxtadrani lodishoꞌo nero miendeni guekawni por ke nadiri buen bay pant este gotshi dishi kokgza gokan tod sekna buennirona shjabue kaubuen kon tod' este axta kon todo leguerek legueliaw, nerniaꞌ guekwalodon nog kilio to- tonina to buenzak to buen sensiyə guekaꞌw.